الآلات <hesitation> ممكن تنتج فن بطريقة معينة، خاصة مع تطور الذكاء الإصطناعي. اليوم في برنام- برامج تساعد في تصميم لوحات، أو تأليف موسيقى، أو حتى كتابة قصائد. بس مع ذلك، الفن بشكل أساسي هو جهد بشري، لأنه يعتبر- <hesitation> يعبر عن مشاعر، وتجارب، وأفكار عميقة، ما تقدر الآلات تحاكيها بنفس الطريقة. الإبداع البشري، خاصة في الفن، مرتبط بالخبرات الشخصية والعاطفية.